So haa a woodi defte nden a mari haaje a taskoto-ɗe ngam ɗe ɗuuɗɗe. Arannde ni, woodi dabare no taskirto-ɗaa defte maaɗa <noise> <hesitation> kala binndoowo fuu, walla koosaa <hesitation> kala hooreha fuu. Nden a sigira defte ɗen non. Nonɗum wallete kala nde maran-ɗaa haaje hoosuki deftere fuu anndaa to ndesu-ɗaa deftere nden. Ngam nonɗum hoyante nde tefataa-nde fuu anndaa to nde woni.